Tina yó anria miti ta kutoni initi, a kanti anria miti kooo mkió ta va kutoni inió da'a ti, tu miti ta ha kutoni initi anria miti xhí toná ni tadi iin'ti ta ni xhini iin ka kiti ján tá nreiti xa tanti ta há, tona ni xhiniti iin ná ha nunguan nixhiniti tá kuxatri yianti, ta kaston tanti ta xa ni nanguatan nru uu ti anadatí nruí tá, nión axanti na tinti inka naivii jan ta xajan ta yú ta kain na ku kanti anria miti, ku kaston tanti nre tanti miti chí tona iin ti ta lulugati da inkati, ta kiti xakuajan tá kanti xá kiti lújan ta kiti lulujan ta na koniti no kiti xakuajan, ta kukini netanti na noma ñatí ta xajan ta yú ta kain na anria miti ta anratontanti nunguan katí.